Niyawapo jime kaon dakti feare nungo kan feare nden den tu lalu galo nungo maapi tabile jewe mundungo togka wa dong waran